“समानता” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर मनमे सबए आदमिन्के समान अधिकार और अवसरन्कि अवधारणा आत हए । जा कोइ फिर भेदभाव या असमानताके विरोध करतए, सबएन्के समान व्यवहार और उपचार देनिया आवश्यकता पडनमे जोड देत हए । समानता कहोक जात, लिङ्ग, धर्म, आर्थिक अवस्था या और कोइ भेदसे मुक्त हुइके सबएन्के समान अवसर और सम्मान देन हए । जा केवल कानूनी अधिकारमे इकल्लो नाए, समाजिक और मानसिक दृष्टिसे फिर सबएन्के समान मान्यता देनिया बात हए । समानता समाजमे समृद्धि और न्यायकि आधार हए, जो मानवता और एकता प्रवद्र्धन करत हए । जा सबएन्के अपन सपना पुरा करन और सशक्त होनके ताहिँ समान अवसर उपलब्ध करात हए ।